Odan kun lẹ ẹga lẹ nun ge gboofu, nmajẹ kalọ nyaa gajẹ kọyi nẹhẹ. ngee hiye k’ẹga nohum ọtuoyọa ẹta. Eyi, ngee tinoo nyọ gajẹ kachẹ nobi ne hi ku kenya a, ọdinyaa yaa? Npo kẹbẹ ẹyẹi ẹyẹi ẹyẹi ba abọọ, ẹbẹ hum ọtu oma nẹhi. Ntino nyọ gaa ladagba jẹ oyei. Ntino nyo gaa lagaba je oyei. Ntino nyo gaa lọọ ọọ ikinabo je oyei. Ntino nyo gaa lọọ ọbagwu je oyei. Ntino nyọ gaa lẹyi je oyei, ntino nyọ gaa lọọ ẹjẹ je oyei, agaba oyei. Ebe mbaa e dọọ koo lewa abọọ nehi. Owajẹ nu wa kaa lọọ ọdo ya ku’chulo kọ luwa. Achenyilọ kọluwa eko ku’chulo kuwaa, uwa ge lili wọkọ. Uwa kaa ke w’acho tọte, eho dee kọte ota mẹ ml’ ẹbẹ olẹ. Ẹbẹ kuwaa kaa gee latọha ml’achẹ mẹẹlẹ. Ege yọọ’chẹ amian. So odin ka lẹ ga jegam baabaa, kun gboofu nma amaa gẹ ga ajẹ doodu ma, ajẹ ku kenya oge hum ọtu onyọ. Ya kun nyọ gaa luwa maa. then, ọdọha kunu kpọọ, ẹgẹ nuwa ẹga dodu ma na yọọ oyei ola ka chem'babo a ge wẹ'yẹi ẹyẹi. nhi mai kla maẹ, njọ da no wo yei ka chọ lalọ a. a je ka kl'ẹga ekponuu, ai je gblọnwu, but e ayẹ leke leke a ge mi'ẹkọ. ab'ọchẹ ekponu ke jinun ma, ọda nun jen ma n le taa bọọ n gaa lọọ je. so ogee hum ọtu nẹhi kun le taabọọ kun nyọ gaa la ẹbẹ ẹbẹ ẹyẹ ẹyẹi ẹyẹi ẹyẹi mbaa ma. kun ke gaa le ge no yeyi kuwa, ne ge l'oyei kuwaa, achẹnya kuwa ge leyi t'igbihi likpo likpo likpo, oge yum bẹẹ k'ọdoomaa, ohum ọtu kun nyọ gaa lọ ma ajajajajaajẹ. and, ohigb' odre kuwa ohim ma, alọi ge poofunu a, ẹgẹ nuwa ge lọọ ikpọhọ l'ochikapa memlue ọda ẹyẹẹyẹẹyẹẹyẹi kuwa ne ge yaa achẹnya kuwa ke joo jije. Achẹnyilọ kuwa ke jẹ nẹhi, ekaa ge t'ọwi, aage muwa ge t'ọwi, alọ ge muwa ge t'ọwi lẹbe, alọ ge muwa ẹgẹ ne ge kwa agaba abọ. odee mbaa ow'ọdo yalọ eyijii nẹhi. fluflu ami ababọhim no yọi kela no yọ nya, odin kun lega ma, abọọ ge hum ọtu onyọọ chẹẹ kun gaa lo dundodee mbaa ma, koo w'ọkan, koo w'ọdan nun ma ipo deen but ọda na ami abaabọm Ma ipo yei kum nun kai bi le k'achẹ ẹka. Odoha kunu kpọ, eg'ọha no ge hum ọtu onyọaa anu wọọ aje kai nẹhẹ nehi kuu ẹẹ uk aa. Odoya n'abọ hum ọtu onyọa ọdin ka mọọ ọkwu ọkwu no yọ nya, ọl'alọ ama baa lọ baanu no yọ nya, ọda ẹyẹẹyẹẹyẹẹyẹẹẹyẹyi yọi ya. Achii gbomina kọ lalọ aa, uwai talọ abọ fluflufluflu gẹẹn. A le t’inọkpan, a l'owe mamamamamamamamama, a j'ọkpa, otu a yọi jọkpa, enọ a yọi jọkpa, ọchi a yọi jọkpa, ọne ayọi jọkpa jaaaa agee mowe no yọnya. enoo kaa kwiye fieduu ọl'alọ ama no ge chẹgam g'ajẹ k'oyibo ajẹ nẹhẹ a wẹ kaa a l'owe nya ma kpla le bẹchẹ, od'oya i ka gaa yon. so oda no hum otu oda num ge che gam g'ajoibo ọdin kun lẹga kunu maa wẹẹ kahinin odin kun lega maa n gee g'abọọ then chẹẹ owe dooduma nun ma i jọkpaa, alọ po ku klọ ẹyẹyẹi ba abọọ, okoo uklọ nẹhi gẹn naana but ẹn'ọchẹ gee bi gee tiinu abọ a oge y’abọọ so, then chẹẹ achẹ no m'owe tuwọ eko nai gii nọkpaa, ẹgẹẹ ni nọkpa kalọ ama lẹyaa, alọ ge gii nọkpa ọdin kai gii nọkpa anyọ gaa kli nọkpa ọdadoduma na tine a Ach'ọluwọ ge tehọ fuwọ a. Achem baa ẹẹdoya neke yoi tuwọ abọ no yọ nya then chee eko doduma na le ya bẹchẹ nmi nọkpa ọmaa then chẹẹ a wa gaa gboo tuwa abọ igbihajẹ. but ọlalọ amaa oden babọọ aa yọn. so odin ka l'ẹga jegam baabaa kun le t'ajọyinẹhẹẹ, ngẹẹ tinoo ga bọọ chẹẹ kun nyọ gai gboo yuklọ. ooy'uklọ foofunun, then chẹẹ achẹ no tum abọ eko nun kla amaa ngee gboo tuwa abọ duu higbọdin kach'ọlalọ kahinin ọdin k'abọ oo likpo na ikpo koo labọ na. But ọkw'ọkwu no yọ nya eluwọ t'ẹhọ gii nọkpa, anyọ gaa lọkpa je pii pii pii bọọ aa akaa gaa chiche ọlẹ kpọ akaa ku pi unwalu chua ikpẹyi, olọhi? So odin ko chẹ dooduma l'ẹga ma baabaa, aje kọi nẹhẹ ne ku klọ o yọa, n'ọche ge ya, a gee yu klọ ọma gla, a gee t'ije ẹho w'ọlẹ, agee kpai enọọ tii nọkpa, akaa gee chẹ lẹhẹ kai t'ije ẹhẹ w'ọlẹ ke yọi hẹhọ k'ẹhọ kaa ko nwune because alọ w'acho hẹhọ aa, alo tine kalo leho kalo l'odre then chee eko dooduma odin k'odre kọlẹ nmumunwu nkaa gaa laẹ gẹn, ẹkum lekun lẹhọ tufuwa kahinin aa l'odre bigem oo ele kpolai ekwu biwa then chẹẹ nkei mafu la ayinẹhẹ kahinii m'odre kalọ yọọ. And ọha kunu kpọọ, ntin'ogaa luche ẹgẹ nege l'oyeyi kuwa ma lẹ. oda eyeyei na lo ge ma ip'ọdo mẹbẹ a Oi yum eyijii lẹi kwoyeyi kuwa, ẹgẹ nu wa ge loyei lẹ, ananananananana uwa yọi yọkpa anananananana eku hẹẹ, eko kee ọnyọnye ko nyọ kiiwa mẹnẹ mlu achohinma nun ge ma no ge t'ubọlu a, ogee hum ọtu kun luwa je ikpeyi. Ẹg’ohimma hum ọtu, ega no tọ ache noi t’ubọlu n tino luwa ma ikpeyi kun luwa je ẹgẹ nun ge t’ubọlu lẹa me ml’ọda doduma kuwaa oge chẹ luwa hum ọtu nyọ g’ajẹ ọluwa then chẹẹ kun nyọ gaa la. Ọdii yaẹ nun yọi ga bọọ aa? Ntino nyọ kun gaa mọọ, kun gaa y’uklọ kun t’iyum abọ kun tachọ lum abọ kun ke w’ọchẹ no yọi kọ no yọi chọ no yọi y’unwalu ọlẹn, ntin’unwalu fluflufluflun ọdọ ma yaa na bọọ ge hum ọtu kun nyọa, abọọ a yunwalu glan ọdadoduma nai yaa, eyọi kpuwọ ti podee. Akengben maa, ay’ikpẹyi olọfu bọọ glan maa, a jodee kọche uwi glan, ogbl’ọlalọ aman no chẹ kwo dei kuwọ uwii cha nana, elabọ hilo ejilugu huwọ nana aba l’ije nma alọ dadoduman ma ekwuọ anuu kpo ekwu kpo kwu aka ka aka ka ka ogaa yan, akaa ma ga ma ga maa ogaa yan. Aluwu bi ga ẹga in’agba ek’ẹpo k’ẹpo, aba b’ije nma ekw’ẹpọọ he l’ọchẹ no b’ije abọ an baa pii pii pii pii pii no yọ nya odee maa wa yon Elẹnẹhẹ ma e kẹ nẹhẹ, el’onobi ma ek’onobi. Higbo dee mbaa ohum ọtu kun nyọ gaa la abọọ hu oko oo nyọ gaa cla foofunun kun nyọ gaa la abọọ because n w’ọchẹ nọ do kpakpa hum ọtu ya nẹhi and ọdokpakpa mbabọọ a oyei ọma nun tine kalọ laa oyọi tọtẹ aman because achẹ no biicho kalọ aa uwai loyei okpakpan ma odin kai loyei okpakpa, aw’unwalu luwa, egaa chẹ gaa l’ọchen, ọdadoduma no w’ekuwọ chaa enyuwọ higb’ọdin kahinin a yọi loyei okpakpan ma, uwa yọi loyei okpakpan ma a yọi loyei okpakpa agee i tabọọ agee kuwa k’ọdobọbi ẹyẹyẹyẹyẹi no yaa aman ajọloibo aje kọi nehe nun ka nya odee mbabọa iy’abọọn so abọọ ge hum ọtu. Ẹgọha no gee hum ọtu onyọ kpọaa abọọ ehọọ lek’ajẹ ka india. Ajẹ ka india no họ nya nge mọọ ipọ do mẹbẹ, ije oje kuwa, oyei ola kuwa, achẹnya kuwa wẹ yẹi, oogbo k’ifa kuwa wẹ yẹyii, oogbo k’ifa k’achẹnyilo kuwa w’ẹyẹi. Odee mbaaboa w’odee no hum ọtu nẹhi, alọ gee ma ka hinii ododo no yọ nya uwa jọọ jọọ yu jọọ jọọ biọ y’odee k’abọ fieduu a, aga el’ododo kpo kla ikpẹyi l’ododo kpo kla iye. Achẹnya kuwa l’ododo kpo kw’abọ l’ododo kpo kw’ikpo ama kahinii ode koo Koo fula nyaa ẹlọ kwẹyi, odee mbabọọ aa w’ọdohum ọtu nẹhi oke y’ajọ lalọ aman ole ka lega je gam ichẹ no yọ nya, ẹg’ẹta mbaa noo ny’abọọ hum ọtu onyọ kun nyọ gaa lo oyei ne ge la abọ a je. Ọda no kaa ge ya abọọ aa odre kuwa ẹyẹyẹyẹyẹi na lọ ge maa oge hum ọtu ole duu, ẹinẹhi kunu ikeyaaman. Ikpọchi ẹyẹyẹi ne ge bi gelalọ amaa oya aman duu so ngei ta abọ aa abọ gee hum ọtu. Egọha no kaa hum ọtu onyọ kpọ aa, eha abọọ le kọọ a ajẹ kai nẹhẹ ẹga ne mọọ ohọnyẹtaa. Ẹga ne m’ohọnyẹta kọlalọ ọmaa eka kahinii oyi kunu no pẹ ajẹ aa oo yọ jaa kwi ichẹ kpoẹ, ẹga ne nmọọ ọma ooyọ jaa kwi ichẹ kpoẹ, aa ochẹ ẹyẹyẹyẹyẹi no baabọọ a, ọka ẹyẹyẹyẹyẹyẹyẹi no y’ipo dee bọọ aa oge hum ọtu kun nyọ kun gaa le ma ikpeyi kam Aaabọọ ẹga ne kp’ikoklo k’ikpẹyi k’achẹ tu, ẹga ne kw’ achẹ t’ọgọ, ẹga nọọ achẹ gbọkọ n’ajẹ je hẹ gblu nọọ nọọ achẹ no bii n’agba tino nmiiwa ml’achẹ ne kpo t’agbaa kalọ i kwu non. Odee mbaa odee ẹyẹyẹyẹyẹyẹyẹi mbabọa, ẹnẹ no m’ohọnyẹtaa, inu no laa, ẹga ne mọọ aa abọọ him aa ogee hum ọtu onyọ kun gaa lọ je aje kai nehe nya kun lọọ ma ikpeyi kaami abaabọbọim ẹga ne nmọọ je pla ọchi aa, ẹga ne nyọọ noo je nwulaa, ọda ẹyẹyẹi unoji ẹyẹyẹi no nwulaa ẹga ne nmọọ, aokachẹ ẹyẹyẹyẹyẹyẹyẹi mbabọọa, abọọ ge hum ọtu kun nyọ gaa lọ maan ko wẹ ke kum ko wẹ kun ke je nm’ọọkpan but ọda nun ma ikpeyi kami ababababọm. Ọdin kun lẹga ma mbaa ẹga nun chọchi ẹg’ẹnẹ mbaa oge hum ọtu kun nyọ kun gaa luwa ma, kun lodee mbanya ma, ẹgẹ nei loyei kuwa lẹya kun lọ je then chẹ okaa chegam ami abọm aa ọdoo je kum kaa be nwune fiẹ kpọ, so odee mbaa ọdin kun lẹga ma nge ga bọọ kun nyọ gaa lọje ipoyei kun kaa lọ ma memle mia baa ikpeyi kaami abaabom